Hirde welnde jei mi meedi laarugo Ko goɗɗum ngal, mi ɗo waɗi huunde yimɓe e tawii baɗɗo e jokkondirɗe. Ko waɗi no feewi ko ɗum njogii sabu o waɗi miɗo yiɗi goɗɗum e hoore ɗum